दुनिया में फल के बहुते तरह के परजाती पाई जाएच्छै। जिक्रा में अनुमानी च्छै कि से भी कई ज़्यादा परजाती च्छै। बारत में लगबग तरह के परजाती पाई च्छै जिक्रा में कुछ। फल के नाम च्छै आम, केला, संत्रा, अंगूर, अनार। अम्रूद, आमला, जामों, लीची, सेव, खड़बूजा। मौसमी, पपीता, ननास, खुमानी, नासपाती, सहतूत। बभुगोशा, बेड, चेरी, नारियल, अंजीर और बहुते। तरह के साधार नो फल और गुछेदार फल पाई जा करते हैं।